Peru pegua retako jae itembiu opavi oyoaviavi reta erei jaereta ma joukatu jaeko seviche, lomo saltado jare aji de gallina jaereta oiporu jokope jaeko papa <hesitation> mousaka, sapsiki jare iruva oiporu vaera jaeko aceite jare oliva jaereta jaereta jou vegetale retavino